Lⱥ e re ýn ekiee’ köö ñí ere bóra e la dse óo kö’, ñí jö xen jan dsa i ‘nⱥ’ ere sö’ o ‘nⱥ’ re xⱥⱥ’ rá bá ela nún ere óora köö ñí töó ta jiáa’ kié’ jé nⱥⱥ’ ná xí köö dsoo’ ´mo xí köö dsóo’ ñí, xí köö ta e náa’ nⱥⱥ ná re jmⱥⱥ ra, re jmⱥⱥ ra köö ´mo sýy, köö méesa köö jïí köö, ta énáa’ nⱥⱥ ná e re jmⱥⱥ ra la bii ‘ nⱥ’ ere xⱥⱥ’ ra bá ñi jö, ñí edse li bó ela nún ere óo köö ñí töó kieera e nⱥⱥ’ na ere óorá.